Ben hitu inga kan tíndu na chuan chua hei kan tíldu kan kua ayan kainí kan náa thok náa téi kan súm téi kan man natúri man lóobin. Hta ayan kan séi ben ayan kan séifachin, kan séifachin anya. Kan súm zóng zóng téi, kan bóimó tíldéi kan madáa ángá. Hei ani tétan, ani áo inandáa tcháa ángá léi kainí léi kina kan trú kan mamó léi kan trú ángá ayan. Kan bóchua ángá, kan bóchua sába ayan kan mang léi téi natúri anya. I náa kan táa chua náa tcháawin rúk rúk hóutéi án lóob kua láan an rúk áká bángin héi ben ayan kan páisáa kan táa téi natúri anya.